Ba almana ba onni ho pom-de-tɛr cɛnu sin ba na ma tete ɲan ma <hesitation> han vɛwa biya ma legum na ba damu beso cɛnu ma tete